أفضل السفر بالسيارة، السيارة تعطيك حرية كاملة تقدر توقف وين ما تريد تتحرك على راحتك ما تكون مقيد بجدور معينة مثل القطار أو الدراجة، غير كذا في السيارة تقدر تسافر مع العائلة أو الأصدقاء وتستمتع بالرحلة مع بعض، وسوالف الطريق دايم تكون ممتعة.